Ékeren dóo efiakunae ékereamikũe, niźonee eñaḃanefiai ázoekeren enatimi amooġo nami amiḃe ímieṗ ameṗ amooġo úlu úlu nafiaġalo tiare źileɭew oriŋo ámiyiẽ aḃamoimi áyiẽ nirobariŋe eñaḃaneɭeġu némbienereŋ nefiaġalo aḃom.

Ékeren amikũe aɭiemi amikũe, eyaḃinefiai inzihihinum źiminitiamemehinum źelezim izo íkerenze írilomi buninze. Zinirĩhe oriŋo katia, káruna, kadime. Min bala múṗi, orokemo nifia modoesohulami mómusimo aminiġaɭo anileherin bariŋe anihaŋeṗu nédoeṗoe bukibaniġuinto axaumiame ízomirilomi buni tonileriri amileɭew niźone to kaɭo ámeemin kaɭo tiare nireŋ amikuneeźunu kaɭinko nízomidulomi ṗohe ṗohe dúlu dúlu toemi abarelien ízieḃan moalemeźia naso tnereŋmi atoneeɭew kayohe moelemereŋ moediale nefiaġaɭo akunanze omame źimitiaeḃan hinum haniźiyienus iñaḃaniɽio źiminiġali źíyiẽhe, móźiyiehemi niduru hani doexame zónze neduru toemi. Mósimo ominimuniġaɭo sódus kaɭo múlomami nixunooyien hani arĩhengohemin níyien níyiro nízomixulomi ɭãɭãɭã nifiaġaɭo íkierenze ísiro ṗohe wala. Mídumi, daeleto źifiahe danida danida iśehe źidialeniḃehe ġazuale musimoadial íkerehe nifiai źíḃehe ezuale ṗohe síamasohe birĩbioḃobombo buxumiḃai ezuale íkerenze ifianzeɭã anonaḃami ékeren ékeren mímiamamiomom pasie ékeren wadiel ékerenenlo bórosi buḃane búlu búlu úlu úlu apaiḃedoḃ naweraḃai ékeren tenaworeḃe ékerenze nifiale muimiġalotia éndon meñani eɭeto, nafiaġalo dékeren daeɭeto meahaŋunuġaɭo aḃaekeren dobareinto, amirefiaġaɭo eɭeto momiġaɭo adurue, aduruhe amiduhe ona fúlufulu balaizimbano, aworeġaɭo dameɭemi buhime etaaḃo damime múɭoengen miamemuḃaye dia dóo eḃayuexunexameto tiśe túlu túlu emexuneme fúofuo tiare dóondi amiñahefia ṗohe dúluduli nimuyimo nifiahe. Ékeren erorukaxun erorukaxun ámihuśa ázomiameġasi nízo otia nihuśa ninaġasi miame niízo otiaho ninaġásinizo Mamilom moneemezo hani iɭeġalo áḃee nereŋ neɦa ona fúlu fúlu óyien enendon bala nifiakalo tiare ziini ómu narininze oriŋo tiare narininze ġalimo.